Mitombina alongany le hoe miaigna ara-pitondrantena tsara sisy fivavahana, mitombina zany satria anao a efa nampianarina nanomboka mbola bitika hoe, nampianarin-dray aman-dreninao, nampianarina mpampianatra hoe raha karahan'izao le mety atao le sara atao, raha karahanzao a le raha sy azo atao, sy sy voatery hoe olona mandeha mivavaka isan'andro mbana raha mi zany no mahe a fitondrantena sara fa na de olona sy andeha mivavaka, na de sy andeha fi- sy andeha fiangonana si izy mandram-pahafaty ananjy a hegny mahay mitondra tegnany hegny mahay mamboatry fitondrantegnany.